شوف لازمك تعرف إنه الطيارات هي راي أكثر وسيلة وسيلة متاع نقل في العالم كيما نقولو أكثر أمان، تحس بروحك أمان فيها ما تنجمش يصيبك مكروه كما نقولو، علاش؟ على خاطر قبل ما تقلع الطيارة راهم يعملوا برشا فحوصات وكل شي وشي مربوط ومعايير السلامة وبالطبيعة الطاقم م- مدربين وال <hesitation> اللي اللي يقودوا في الطيارة ومحترفين.